जूता ठो अलगे अलग प्रकार के होथे। जेकर म सबसे पहले आयेल फॉर्मल जूता। जो हमन दफ्तर अउ कालेज पहीन के जाथि। दूसर होथे कैसुअल जूता जेके। हमन कही भी पहीन सकत ही। तीसरा होथे स्पोर्ट्स जूता। जो कोई भी खेल खेलत घिन हमन पहन्थि।